Dziꞌk nak tib puert xki diꞌltsa lëꞌma ixalo, diꞌltsa naku xiliewu sialo o nakdo xiliewu gialdo, abeses sdzobkiaga liuw nap xguná nup seid xki xiuga torniy t- tal ves torniy yu xlaꞌnchen yuga lad guꞌn nak liew xki saꞌnga or lëꞌ xiliew sdzinn xialo.